بيصير تثبت أي تطبيق على الجوال مالتك عن طريق إنك تدخل على المتجر الخاص بالجوال حقك، بعدها تقوم بتثبيت التطبيق سيأخذ مساحة على الهاتف الجوال وبعدها بيصير تستخدمه في أي وقت تريد ذلك.